Ma la vita umana si a ven prima che tüt però se se ün al a d'bestie ëntà co ch'a varda le bestie e pa mach vardese chiel perché se no le bestie a möru e pöi <hesitation> ëntà se ün al a d'bestie ëntà deie le giüste atensiun e pa mach vardese